Iyaaa shoovene omunhu okwatiwa kfi omunhu ngee kapena ovanhu iyaa opo nee ukale umunhu uli nawa ongenge ushi kulonga novanhu ovanhu otolongo nee navo ngenge una ohole ohole yoovene oyo omutwe woshiima shaashi oyo haidala ashishe ngenge kuna ohole nena nombili itokala nayo ovengnge owakala nee una ohole ooyo nena eli nombili ohaiya nee mwoove ihapu ndee keshe ngoo nee ou tokashakena naye otomuyakula ngaashi shapumbiwa hano otashiti oukwatya womunhu oo muwa omunhu oo ena ohole nombili ndee hayoo tayi koilonga ndee nghee tashakene nomuhona waye moo mokolinto okwa handuka ashike yeengeno omuhona ihadi ngoo nee nande okeumbo lavo ndee ngenge owashakene nomuhona woye ndee keshe ongula keshe owahafa nena nomuhona woye otakatya ngoo ai aaye ondina omunailonga lela muwa shaashi okuyadi ombili iyaa okukala neee umuwa shaashi meemito dihapu otohange nee omunhu Otandjadjukununa mukwao tati aaye tangeni oo oomunhu muwa onghela onda shakena ashike naye yee okwapange efele lange oosho ndee nee efele olo efimbo limwe inalidja komutima okwekupa ngoo nee efimbo limwe pamwe opena ovanhu tavamutale nande okuli ahala eluulike kutya yee ohayandje ashike komutima waye kunya eshi ngoo topilameneko yee otati ohh ovakwanaluhepo ovanhu vaningila nai keshe efimbo toshakene naye okwa hala ashike umupe omanga nee omukanaluhepo eshi nee adja aapo otati ohoo tangeni ondemupandula omumati oo okwakwafelange onghela kakwali ashike ndilina nokulina mhh vati tatekalunga ohayandje nee mokuhamonika ndee meemito dihapu itashiti kutya eshi wapewa nee efele ku tangeni oladja komutima ile pamwe okwali ena tate kalunga momutima oye tati paa tuhafeni oo efele hano momukalo nee uli ngaho oo keshi omunhu muwa omunhu muwa oyoo hadulu okuyandja ndee kena apa tokeshuuda kutya numba ekupa shapo oove tokaya keengolo ndee toti ohoo tata kalunga yambeka tangeni okwahangane shili ngoo tuhena nolusheno nomeumbo ndee okwafa ashike afimbula owamona omweengeli toti ngoo nee ou omweengeli adja kukalunga ahanga ngoo nee twatala omundilo onguloshi ndee ta penge ngoo nee ame ndikalandele ounona omboloto Hano otashiti omunhu ngenge okwayandja noshima shadja komutima oo omunhu muwa lela ile ngoo nee omunhu ngoo nee aya pomukunda taningile ngoo ovakulupe nande okavilo kedalo lomukulili eli aliningwa momilongo mbali naa tanho a december shaa nee wayi komukunda ove tovaifana nee toti aaye onde mweetela oinima yeni oomekulu natango ongenge nee toshiningi shadja komutima oshinima aashi shoovene vene ohashilongo nakalunga ame ohandi tila kalunga nondiwete kutya omunhu ohaningi oshinima tawilikwa kukalunga ina hala numba atye aaye modula taiya muhoololeni aninge councillor shaashi vati okwayandjele omanga nee mboli eshi eshiyandjele kakwali shadja lela komutima hano ngenge omunhu otaningi oshinima avalula uunhu womunhu eshi kutya ouhailongo naye omunhu nokwapumbwa evatelo lange moshili talidi komwenyo wange ndiwete kutya ondahala okuyandja nena eli oo ohatumuufana omunhu ndee ngenge oyou tetuhange mopate ndee otetutwalele ndee otati vali ohoo ndee motuwa yange ovafiya vakakekamo ame ondihole ngoo omunhu todi motuwa yaye ndee nande okwamona kutya omwa kaka ohapushulamo ashike ndee tayi shaashi ndishi okushi kutya onghalamwenyo okaulu ketemba nena eshi eenyole dili kombinga yaye mongula odili kombinga yamukwao Kushi kutya mongula otalipiti lili ngahelipi okwatiwa unyuni oukwanaminyuka yee kushi kutya osho ekununina mongula oshili ngahelipi hano otashiti ame omunhu oukwatya womunhu muwa oyou eyadi ombili nohole komutima waye